الوظيفه إللي راح نكون سيئه فيها بلا شك هيا المحاسبه خبرني انا صح قريه تخصص المحاسبه والتسيير اما هذاك الدومان راهو انا منحبوش وفمرنيش اللي عندنا هذاك الامكانيات اللي راني صح قريتهم ولا الله غالب انا ما عنديش هذاك الميول وعلي بالي مش راح نقدر فيه.